Gnatsaiko ao voalohany la vo la vo mieritseritsy ny isa raiky mbifolo iaho o da ny <hesitation> fitovia fitovia amy lahy sy ny vavy fitovia amy raha atao iaby iaby ohatsy hoe mitovy ny fianakavia ny lahy sy ny vavy zao da zay ny gnatao isa raiky ambifolo agnamiko